Hani, hani, antiimbaa mmada ga a gnsiisa gtída, fo fleey uriij. Dúniyaa maa tti binidi habe, ndu uŧoo mo, blúŧi unan riij, we dúniyaa binite. Halaa ttu dúwa hal, giriij, bari njaloo njali, fo fleey ugí ngi wi ma woonate. Antiimbaa mmada ga a gnsiisa gtída, antiimbaa mada ga a gnsiisa gtída, fleele unan ga a ginsiisa gtída. Ho hani, we antiimbaa mmada gaade, we gíta a Haala, wii tti ga antiimbi, a Haala we gíte.